سيدنا سليمان كان بيتكلم مع الحيوانات وبيعرف كلامهم كله وطبعا القصه المشهوره لمن الهدهد كان مافيش بعداك جا و سيدنا سليمان قال ليهو كنت وين وهو وراه انه مشا سباء ولقا ناس الملكه بلقيس وبيعبدوا الاصنام بعداك سيدنا سليمان قام رسليها القصه مشهوره حتي في الاديان التانيه وتاني لمن كان ماشي بي جيشه وسمع النمله بتتكلم مع اخواتها انه يزحوا من الشارع عشان جيش سيدنا سليمان ما يكتلهم